Maro be zaigny raha mipetraka <hesitation> an-dranomasina ankôtrany lôko. Ohatra zao fôza ah, de ôrana ah, de misy le atôn’ôlo hoe fôza ôrana zay kôa, de misy zaono ôh, patsà ah, de sambireny, matetiky zaigny sambiregny igny mipetraka ankôraka, ankôraka misy azy. De misy kôa tsingala, tsingala zaigny an-drano dila magnekitry marary be zay zaigny kôfa magnekitra. De misy kô-aminje kôa velomirearea. zaigny raha mahintigny hely zay, raha mandendeha fôgna, zaigny matônga anaragny velomirearea zaigny. De misy kôa. <hesitation>